Ko'ylak, shim, yupka, qo'fta, blyuska, futbolka, mayka, sviter, pidjak, kastyum, palto, kurtka, plaj, nimcha, sharf, qo'lqop, shapka, kalta shim yani sho'rtik, pijama, ichki kiyim, paypoq, chulki, <hesitation> sport kiyimi, ko'ylakcha, kamzul va <hesitation> xalat.